איך וואלט געגאנגען צו דער צווייט- צייט צווישן די צווייטע- די ערשטע און די צווייטע וועלט מלחמה וועגן ס'איז שוין געווען גענוג טעכנאלעדזשי <hesitation> צו קענען האבן א מער גרינגערע לעבן, אבער נאכנישט אזוי סאך אז ס'זאל אזויווי פארשב יעדן איינעם